Intur bie lue opomu inkie-lyieh yieh bon ekpo ilermu iyieh leh innu mpi ari bie ochuwue mpi ochuwue bie mpi ari bie nnu bie ochuwhe okpo kie lermkie abie iyich ileh nnu mpi ari bie nnu ofu okie berem-buren ari goumwu-goum kofie yah leh uuatem, buren ari goum kie-kie okufie uubitiem zan obia wu o chuwue ofie lewutiem njie ochuwe opumhieh okie-kich leh bie beh yah bie rie bonisha ari bie yua lehshe ifie kia beren lermu rbie mpi ari bie innu leh beren ofie beren oyu bie beran ofie beren oyu bie beran okie beren wubon okie mua ari bie wu bub nyin ari njie ori-rie leh yeh kieh wuren owu ohie okie wuberen owu beran owu ohie akie wu ofie beren i lernnu bie mpi ari bie ochuwue ikpie kie lermkie bie bie leh bie ren i loro beren kie lernkie bie-bie leh beren Nu ari bie inenu-rie lernkie lernu iyieh leh innu leh beren iyech ari innu yah ochuwue ikpue ochuwue opie nyin innu leh ofie beren olure beren oloro beren wu ochuwue opie kie-kich innu itabie yieh leh ikukulo